غاح اختار اكون بطريق لان برأي البطاريق يمشون بطريقة حلوي ولو كثيغ ناس ما تعتبرم طيور بس البطاريق حلوين ويمشون بطريقة حلوي ويعيشون بالقطب الجنوبي الأماكن البيغدي وانا احب البغد <noise> فغاح اختار اكون بطريق ليوم ويحد